Guaka ineseguiko oime iru nese jokua ma ipise katu jare ñanemiari ñaijaeko leche de soya jei supevano jare oime nese de almendra kua retako oyeapo mbae jaƚguevare jare jegatuvi oyeapo vaera yauvaera nese ramiviko öe kua reta jukurai oyeapo kua ñana jaƚvano jegatu retavi